<noise> kory reno oh. Aha! Dafa tsy afaky handea am ny cinema gnagny koa an' iaho an fa da aleo anao raiky avao fa hainao avao ka. <noise> Miteza gnato ka, ramatoa koa ka fa manjeky fa hainao lafa hiboaky.